<hesitation> Kolera mavo ndraika <hesitation> midika fasahiàgna, <hesitation> ny tonga an-dohako voalogany zao ah tamin'ny tolona ny ary Menalamba, VVS tamin'ny quarante sept, de regny zao nitolona ta-hoansena tamin'ny fitiavan-tanindrazana de midika zany fa hoe sahy izy niatriaka zegny raha izay.